Waaw lan mooy bànk. Bànk mooy fi ñiy fi ñiy denc xaalis walla boog fi ñiy weccee koo xaalis. Soo demee ci cadre u olof si ci si kàllaama kocc boo nee man dama bànk mooy man awma xaalis. Dañ ko dee indee noonu tradition bi. Boo demee ci làngaas olof, boo nee tay de dama bànk. Dinañ wax ne, yaw de amuloo xaalis. Ku amul xaalis dañ koy tudde bànk. Man dama bànk. Waaye tam boo demee ci cadre u anglais bi, bànk dañ koy wax fi ñuy safe xaalis fiñ koy <hesitation> fiñ koy denc walla boog fiñ koy weccee waaye ci olof buñ nee bànk mooy ku amul xaalis.